عدد المرات اللي بفتح فيها جوالي يوميا بصراحة بفتح جوالي كثير يمكن حوالي عشرين الى ثلاثين مرة في اليوم بين الرسايل والسوشيال ميديا الجوال دايما معايا خصوصا بالشغل أيضا لان الشغل كتير على الجوال